﻿Diƙaa ɗikero wo sheran shiƙ wo sheran shiƙ shi yamba liina an ɗoƙ i la-laau ma leko laau, laau penna ƙu piira ninya shin foọ ma ta ƙawaani, alle laammo ndang wangƙulo bwe yu wochinaa nƙawu anjeɗɗere ƙamma ma mulyan sha ma wattu ma wattui shauno ka sheran shiƙ ƙeleng ƙu we shi yamba munneno, ndang wa ƙawi shiƙ niyya ndang shirii ƙawe shin walamo kaabi minjire bilang laamo ma gɓuɗugo fooruƙo fok diƙaani ta yu diƙaa ma yiko diƙaa alle laummo ƙamma lawi ƙamma anjeɗɗereni, ƙamma anjeɗɗere iyyai ta ƙauru mandi ninyai ƙauru mandi shaabi ma kauna sha maatu ma shauno ka sheran shik ƙa we shi laano weƙo yindang laawi ta yiru ma anjayyeni maatu ma shauno ƙa sheran shik kelengƙui niweƙo paamun shi ta shauno minu ta ɗiyani galee minun ndi shau shabi minun ndi munu aam ti fok shabi, ninya ndang wattu kuram ɗiƙammo ta aabu shor-shori, shor-shor shor-shori manni shor kulima manni shor mandi kuli ndang liɗɗiyon mandi yu shorii, mandi yu sheran shiƙ, mandi yu yali-yalii, mun peppina ƙa wuchina shin wallina ƙa ɗoƙ-ɗoƙ ƙa ɗoƙ-doƙ mandi chiyyina mandi yu ɓirang ƙa shaabi, mandi yi ƙa sheran shik ƙelenƙu ɗoi wala.